e cuando kajal b'iik che jun kamandar kajb'ek che qamandar kajb'eey cha qamandar chijaay, o kajb'eek pi sii', kajb'eek pi chaak qaqtinij kaan qachan qatinij kaan qapuertan y cuando kajpetek qatara' qapuertan chel qalawan.